<noise> Karazan'ny loko misy: <noise> mena, mainty, mavo, maitso, <noise> mavokely, <hesitation> i koa misy koa bleu roi, misy jaune moutarde, misy rose i <hesitation> saumon. <noise>